<hesitation> Neh conahcoltia, nocovia nochouan, notlalpeleya omenten noxonepaluan, omen noxonepaluan niquimehelpeya porqui tlica amo nicniqui viviyac notzon, amo nicniqui naja niyahtinimis san ihquiuah, nah simi notlalpeleya ica onten noxonepaluan niquimelpea guohcon niyahtenemi, tlica porque amo nicniqui mactehtequican notzon, amo nicniqui. Neh niqui maviyac notzon uan piya viyac notzon. Notzon viyac nicpeya porque ihcuac nahcoltia nivehcavi porque cuali nahmovia porque tlacamo nicahmovia cuali pos amo cualih <hesitation> nimahmovia cuali, amo nahmouia quen ictosqueh quemeh axan cah miyac oncan, tli ica mahmouia, neh amo nah mouia sa ica xapoh, ica xapoh nahmovia uo viyac notzon nicpiyaya, nicpiya veyac tla yacah yovac oncan notzon, niquintlaleleya nocxeua, ya notlalpeleya ya quimihilpiya onten noxinepaluan. Onten noxinepaluan niquimehelpeya uan yacah yacah esitacion… tlen nayi, ya tlin ayi, ¿tleca? porque yacah notlapelic, <hesitation> notlalpelic, yacah yacuali yahtinime, porqui ¿tlica? yacah notlalpelic acmo chiyautinimi notzon yoniconihilpeh, yonoconilpih yaca ya cuali yahtenemi, ya cuali necah uan canehtoua san mahcolticos ica xapoh para cuali yisqui.